Ma kobo na ko wa gəna kəla gha ka taba mban ba nə ghə za a ndʒa za fi gha nə gha zəm ganl ma kobo kəl gha na ghə zi ba fi gha garu domin ko kibi miya yarighum ma rə mbw ɗa na ma ndwghə gəna ma mə ghə nji kwla ni dʒa nji rə ghum na to dʒəm bi whi dʒa ba mji so gəna ma mbw dʒa gəna kən ma yawace kə kaa ghə mbw fa gar shiw kobo nyiw so ma <hesitation> dʒa gar na miya wa yaughun kla gha na ghə zi nə gha kumani gar kuma miya wana kumari gar ma bow miwa yamghum kla gha na ko wana kumani kobo ha mbə ni gha rə kumani domin wa yanighum ma dʒa gur na ni gha kumani ni dʒa həlk rə va yanighum ni gha kuma ni nə gha dləw <hesitation> yəso kristi mbə wkaɓa gha so mi ha baw na ma gar na na nga bar kobo na sa shiw.